Enyama <hesitation> omundu angabikayo athi erilhangira ati yamaghunza buthtuku bunene? Hali emiringu muthtinamuthina eya mundu akaklha erilangira ghuthi enyama yaghu yamaghunza buthuku bunene. Ekya kubunza, enyama yaghu ghukabya wabiribanayo, wanganahira mwo munyu, wabirihira mwo munyuuuu neryo iwa- iwabi iwabikayo ikune omunyu. Ekindi, ekyomunyu, omunyu oyu akawathikaya enyama erikolha, erilwa mwa maghetse kusangwa amaghetse ayu wakaleka enyama iyaba iyangana koalhayithi, iyabya iyangana buba kwinzi iyabolha. Ekindi, enyama yaghu ghukanika yo kwa mwisi iwa leka omwisi iniumyayo. Ekindi, ghukahirayo okwa mulhiro, kwa makalha erya thukithamo eritalikirira kwinzi erikalirira. Neryo enyama eyi iyasono iyasononeka mwa maghetse nebisabu niku iyabya iyabya iyuma eyosi. Neryo, yikabya ya biryuma, iwathekayo okwa kindu ekyihenirye iwabikayo ahosihosi ahawanzire. Ghukabya wamabirikolhayo ghuthya, yikabya isiyangathasykolhaki, isiyangatha syabolha kandi isiyangatha syaghagha kwisi eribuba. Ekindi, haliho amalegha awakakolera okwa masanyarazi owa basungu babiri kolha. Enyama yaghu ghukahambayo iwathekayo omwiregha eryo neryo iwahira kwa masanyarazi. Neryo eriregha eryo rikabikaki, rikabika enyama yaghu eyo yandeke kusangwa yikabya iyihuhurire kutsibu. Ahahuhirire sihaliyaki, sihaliya obuhuka, sihaliya ehindu hyosihyosi ehikaleka enyama iyabolha kwisi iya buba. So eyo ebyonibighuma bya kwabindu ebya wangakolha erilhangira ghuthi enyama yaghu yikabyaho buthuku bulhi.